Wor morocco wor arabu dimtuatii inama kunne duran many tok dufte wor africa kas kubete morocco baneti ishin bayat hindargenu africat dargeni africa irana sun ishinne manya gudio jal kubeti inama gurachi dikeyoa zaidi inama gudete dimaa inama ak amtan amara kanaa inama amtan wor asiati duft ka gola makati duft